كنصحو بدا يقرا غير بشوية بشوية كل نهار مثلا يقرا واحد 10 15 دقيقه قبل ما ينعس ولا ملي يكون غادي كيتسنى شي حاجه ويقدر منبعد يدوز الكتب الصوتية يتصنت ليها ملي يكون غادي في طرونسبور ومنبعد كاع ملي كيولي كيولي يقدر يقرأ صحف ويقرا مقالات ويقرا كتب